Na̱ sa̱ shem nɗe kapa nie ga̱fe ga̱ ɗe men la ga̱ sa̱ shem ɗe koom sek yi sosai, la ga̱ sa̱ shem ɗe niap sek yi la ga̱ muan zam, nga̱ man ga̱pe ga̱ sa̱ bi har duniya ga̱ ga̱ muap la ga̱ sa̱ kapa, kapa a bi ga̱ len muap ɗe shaf-shaf ta̱ ni, muap la shaf-shaf ni ni ma zak ɗe da̱lang yi, nie ga̱fe la ga̱ sa̱ ni ɗe niap sak ƙa̱ niap sak puur ba wai niang ga̱ niap sek ba sadai ni len muk ta̱ ga̱ delung yi. Ama muk shem la ga̱ sa̱ ni nga̱ dinga fier ƙa̱t tong ga̱ kat koom ɗe ga̱n shin shit. La ga̱ pet, ɗe ga̱n muan shit laga̱ sa̱ shem har mang ga̱ har yi kong dong dinga koom ga̱, abi ga̱ sa ma̱nipan la sa̱ bi hok, ga̱n ɗe ba gurum do̱o̱l lang bi muk, bi ga̱ sa to, ga̱ na shem nɗe kapa a bi ga̱fe ga̱ niet ba, ga̱ shigaba ga̱ sa̱ ga̱ sa̱ ni